<hesitation> <noise> Ny amin'gny ofa-tragno zashy, arakaraky e tragno lagnin'olo raha ohatry hoe villa villa <noise> tragno vato regny izy da mety eo amin'gne deux millions eo-de franc eo ngambany, fa raha ohatry hoe tragno tragno vy fosy, tragno vody vato, <noise> de eo amin'ny cinq cent mille eo, fa raha ohatry hoe tragno tragno raty da amin'gne trente mille ariary, cinquante mille ariary farafabegny isam-bola.